कुछ भुजी इन हूदू साल मा कुछ ही महिना हमथै मिलदी। जनकी मटर वेगे। ठंडियों मा मिलदू पालक बैंगन भुजी। यू हमथै गर्मियों मा ज्यादा मिलदी। भिंडी भुजी हमथै। हमथै गरमियों मा ज्यादा मिलदी।